amtan woo sagale chacharekho sokariatif hiyo thaa sodhaa tham dhuraa nyathaa yaani sagale sunn won akha manifaa yenan mukhate sokariafaa sabusaafa viazifaa won akhan won chacharekho akhanathan woathin ishia thaa sodhaa hinkhabdhuf khurothuaf hiyo miyyothu tham fudhetha miyothuu fudhedha miyyothu maana won miyyothu Lilah ladha khabdhii inamathi vuthithi dhub won akhasithif fedhaa sagale miyothuu akasisun nyanow fedhaa